Edi ehen <hesitation> ofiotor ogi maggi ehien ami ebakue aya hor kpon aya kpo tor aya kpi bata ayakhure aya lue mhi hia nana mie owa hia gha sent owa hia gha mose aha kpotor ahor kpon a kpi toilet oo aya kpuwowa ooo ayan kpe egiana khueoo aya kueoo aya hokpo aya maintenin egbehia metaini uwowa <hesitation>